Mëdyë dun i'ixä minëyën neyb nyaj xa'axtyë yë queso jue yë dun më yë dun guadalupana, mymbë yë bi'i yë në xu'unbä, mymbë yë bi'i yë në ta'asmpë, mëdë yë nyaj xa'axpyë yë amaxa'an am fresco, mëdë yë dun jue bi'i ni'iy myëtpë, je jamu'umpë kajamu'umpë, je otyamspë, je kë otyamspë, në xu'unbä dunt's dun i'ixä yë yëdun ejt's dun nyaj xa'ajpyë queson.